यू कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों का नौ छ: पियानो गिटार वायलिन बांसुरी तबला हारमोनियम सितार बेंडजो ड्रम ट्रम्पेट कंजिरा मृदंगम उडु (उडु ढोल) जलतरंग तानपूरा कीबोर्ड सैक्सोफोन कई प्रकार का वाद्य यंत्र हों दा।